اه في فرق اه تقة <hesitation> تكون في النفس أو في الآخرين أما الإيمان حاجة أعمق اه مرتبطة بالمبادئ والقيم.